Kilpkunnaq, nuuq tunnõt tuu perrä ärq, et näil um kilp säläh. Ja no näil ummaq sis sääntseq veidükese kohmaguq jalaq, nä väega kibõhõhe ei saaq juuskõq, ja sääne esiqmuudu, väega krundsilinõ pää. A tuu kilp um põhilinõ, mink perrä kilpkunna ärq tunnõt.